<noise> yak yana ane seyau'o. Hose <noise> ses <hesitation> su <hesitation> hua se esa ni masek kainyes rakak'karyana, amaun melewa anin, am liba ai motem esa esa kolota anin, melewa anin, am huna ebek leke amra sukatene. Ni ara <hesitation> tanam botore amau, amra aifem, amra sayse. Seforuklohok ni amra ufaya. Amaun melewa anin. Am lolohok. Ara dainama amra yana'a tuamrohof nainamaun. Am esese loy uhaimatuya maun, amrai makai setimbil, ebarakawe tuse, leihuwan saba'am sef ambohene ufaya. Am huna ara esa anin a'ainamatiki tuse. Loy ara maulo, amra sian sian se sebaba wohi. Ama ute yeslewe.